<hesitation> isa amin'arivo manomboka aminA zéro zao ai: <hesitation> zéro, arivo, aroarivo, teloarivo, efatrarivo, dimiarivo, eninarivo, fitoarivo, valoarivo, siviarivo, <hesitation> ray aligny, arivo sy iray aligny, aroarivo sy iray aligny, teloarivo sy aligny.